Echikubanza nkunyiizira omubwongo egyo langi neyera kyorekya <hesitation> obugirire, obuhikirire hati nkokuroraho omumaramuzo gaitu, otera kusanga hameeza batereho range erikwera, erange erikwera, kale nintekereza ne'manyisa obwikirire gambe toyina bibi, oyikirire, no'yela. Haroho <hesitation> kwela kwabika bingi, haroho na'bantu abali kwera no'baaza muruliimu rwaitu no'gamba ogwo nayera kandi bwokuba no'rora esuka rundi esaati rundi e sweater, no 'gamba egyo naiyo neyera. Kali ebintu ebindi, namaiso gaitu netugamba negera. Kwera kuyina ebiika bingi, teniina kusobora kwawukaniiza habwokuba kwera kwingi, obwiirebuuno tukweeta purity. <hesitation>